Ee akop kosi turkan eya ng'okimaka namojong ng'achie emojong'ito jik sana na emojong'ia itaani tong'op robo teni asakar akamuj. tong'op teni akikokiniai. kiboikin robo jik nawui idarit itaan ni esakaki akumuju mam teni ng'ako nyen na ilaaria lotaoni tolot kilipanar akopokosi aru akure jikia. akoro dai. ng'akimak namojong aluwai iliparete akumuj na ekenyuwaria be idarit ikeetaan nitete elaari niengopikinia ngini nabo akmuj bung'ini dai topero jik kong'ina animoi nabo tonyou kilaa yau kiarapunit rolo leo topwatarai animei nabo kilaa kiaroponit robo kwa emama bo akuju robo ng'esi epedori robo. ng'akimak namojang'ina mojong'ia itaan apasal teni nasorokaa ilaarete wachie ilaarete kilatasi teni ng'iche worui aitaam. ilaarete teni gugu ku kuusakii itaan kujukasii achie ulubaro ambo ng'akimak namojong na emojang'a itaan jik tourenikin nwau jik nen mam nabo teni ai mam teni kai teriken kai neni tom taii mama tenianga'arasit awache dai ebuni king'arak. king'araka cha nee karai akwari na eanyunia nabo ng'alupui na nakasukou kirikarai akwar bng'ina aa akumuj agogong'ei ebei ng'iberei kikokinai. Turkaan jik- eumisar ng'itung'aa luapolok ng'idae ng'iikimak mpakaa ng'idae eyaa lastriik nee, ayakaasi kolong' lo eyekasi nen lotaouni idepetee ng'ingamea kanee idepete ng'amujia nichakanakinosi echekio natipae akuj robo king'arak ngitung'aa akuj robo ng'itatap ng'ikapolok kaiina, potuu kitotoket tanii ng'akimak namojong' kitaana, nakisi ang'arasit nauborit anikech asaani mmmar niepedor bila akujii niepedor yau akuj amusaada robo kainae kilomok ng'ikapolok dae kainae kirimonokisi ng'itungaa kidauuwin suwaa aloturkan kosi, kenya mzima dwaang kaadaunii.